.<...>Maro roahy karazany mofo mamy is fisakafoany tsika eñy. <shushes> -Misy ñy monkary, ñy bokoboko zay, ao koa ñy pemberé, ñy koroasan, misy ñy dônaty, misy ñy briôsy, ao koa misy mofo manahaky mofo kida, misy ñy mofo vita aminy laisoa asia siramamy.